أ <hesitation> أحب أستمع إلى أغانى أو أنواع معينة من الموسيقى، أحيانا أميل إلى للموسيقى العمانية التقليدية لأنها تلامس جلبى وتذكرنى بالتراث والثقافة، بس بنفس الوجت <hesitation> أحب أستمع لموسيقى عالمية مثل البوب والجاز لأنها تظيفلى طاقة وتنوع، و <hesitation> أحيانا <hesitation> أعتقد أنه لكل نوع جاذبيته الخاصة، وأحب إكتشاف أغانى جديدة من مختلف الثقافات، الأغانى دايما تعكس الثقافات.